والله هالوكت وولو كت السخيفين انه فنان مشهور وما ادري شنو بس لا الواحد يكون عالم مشهور ياريت والله انه واحد يكون عالم مشهور يفيد المجتمع يفيد العالم بالعلم مالته من يطلع اختراعات بس الفنان المشهور شيسوي هو مجرد ديمثل وهاي مو مثل يعني احس العالم العالم محتاج انه علماء محتاج ذكاء محتاج يعني انه هالفترة شوية الناس توعى مو تظل وره التوافه انه فنان مشهور